يعني اني بنحب انه نستكشف المحيط عن انه نطلع بالفضاء <hesitation> المحيط في <hesitation> كتير مخلوجات جميلة وكتير شعاب مرجانية وكمان <hesitation> اسماك كتير ما سمعنا عنها وما نعرفها وما نشوفها <hesitation> والعوم كمان والغوص في المحيط بيكون احلى بكتير من التحليق حتى في الفضاء